Leyɗe ko mi anndi e nder duniyaaru ndu ɗe ɗuɗɗe. E nder Afrik mi anndi e wodi Najeriya, Nijer, kamaru, e wodi leydi Benin, Ghana, leydi Mali e Aljeriya, e wodi leydi Morocco e Sudan e Masar leyde dudde e Afrik. E Asiya ma e wodi leyde ɓuri chappanɗe nayi ko hawti e Kotoye Indiya, Sin, Saudiyya e Japan, e Pakistan, Indonesia e leyde fere-fere. So mi sooyke Yurop bo e wodi leyde Ingila, Faransi, Portugal, Girka, Jamus, Rasha, Ukraine, Italy, Netherlands, e leydi Spain e Turkiyya.